Ɔwɔ mu dɛ me dzin yɛ dzin a oebu a nkorɔfo bebree kitsa bi naaso mehwɛ dɛ mekitsa dɛm dzin nara mu. Osiandɛ ɔyɛ dzin m'enyi gye ho na megye dzi dɛ ɔdze ndzepa abrɛ m' bebree.